innflytjenda í Bandaríkjunum í dag stefnan hefur ekki aðeins bitnað á þeim sem eru talin ólögleg í landinu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gagnrýna skort á samgöngubótum í nýju rammaskipulagi fyrir Kringlureit þar sem byggja á þúsund íbúðir vonast er til að framkvæmdir hefjist innan tveggja ára tólf drengir og fótboltaþjálfari þeirra hafa verið fastir í djúpum helli í Taílandi í heila viku leitin að þeim hefur gengið erfiðlega vegna mikilla rigninga bændur á Suðurlandi liggja yfir veðurspám og bíða

þess óþreyjufullir að það stytti upp svo þeir geti farið að slá bændur í Eyjafirði eru hinsvegar kátir þeir hafa lokið fyrri slætti og undirbúa þann seinni flórgoði er farinn að verpa á ný á Elliðavatni eftir margra ára hlé hann deilir vatninu með öndum og svo ráðríkum nágranna

gott kvöld tugir þúsunda komu saman á yfir sex hundruð stöðum víða um Bandaríkin til að mótmæla harðlínustefnu ríkisstjórnar Donalds Trumps í málefnum innflytjenda stefnan bitnar ekki aðeins á þeim sem eru að reyna að

komast yfir landamærin heldur einnig á fólki sem hefur löglega búsetu í landinu mótmælt var í öllum fimmtíu ríkjum Bandaríkjanna meira en tvö þúsund börn eru enn án foreldra sinna eftir að hafa verið tekin frá þeim á landamærum Mexíkó og Bandaríkjanna á aðeins fimm vikna tímabili eftir að hafa sætt þrýstingi bæði innanlands og utan ákvað Bandaríkjaforseti að hverfa frá þeirri stefnu að lögsækja öll þau sem reyndu að komast til Bandaríkjanna óskráð hann lofaði að nú yrðu börn og foreldrar ekki aðskilin heldur fengju þau að dvelja saman í gæsluvarðhalds miðstöðvum fyrir ólöglega innflytjendur að sögn Önnu

eins skipuleggjenda mótmælanna eru kröfurnar þríþættar fjölskyldur verði sameinaðar strax lokað verði

bundinn verði endi á harðlínustefnu í málefnum innflytjenda en það eru ekki aðeins þau sem sökuð eru um að koma ólöglega yfir landamærin sem

fyrir barðinu á stefnunni

kom til Bandaríkjanna frá Mexíkó þrettán ára gamall hann er með græna kortið og hefur löglega búsetu í landinu hann sagði að sér hefði ekki verið sagt hvers vegna hann var handtekinn en fulltrúar

sem greitt var úr tvö þúsund og eitt

efst á lista þeirra sem vísa átti úr landi í gær eftir nítján daga gæsluvarðhald var honum sleppt málið látið niður falla og dómari komst að þeirri niðurstöðu að

hefðu verið mistök að taka hann höndum verslunarmiðstöðin Kringlan í Reykjavík verður stækkuð og þúsund nýjar íbúðir byggðar á reitnum samkvæmt nýju rammaskipulagi

nýverið var samþykkt að hefja uppbyggingu á svokölluðum

allt að þúsund nýjum íbúðum í blandaðri byggð ásamt því að stækka

sjálfa verslunarmiðstöðina allt þetta svæði mun gjörbreytast gamla

tæki á sig svipaða mynd og sjá má hér vonast er til að framkvæmdir hefjist á næstu tólf til tuttugu og fjórum mánuðum og er gert ráð fyrir því að verkið

upp undir áratug í framkvæmd stórbyggingar líkt og Hús verslunarinnar og

ljóst er að töluverður umferðarþungi er á gatnamótum Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar

var samþykkt á

í vikunni en þrír borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiddu atkvæði gegn tillögunni og kröfðust aukinnar áherslu á samgöngubætur þetta er tvíþætt sem við viljum sjá annars vega ráð leysa og svo að almenningssamgöngur fái hérna góðan sess þetta er gríðarlegt tækifæri til að byggja upp kringlu upp á nýtt tækifæri sem gefst á fimmtíu ára fresti og við viljum að það sé nýtt vel en

nú vantar íbúðir hvar viljiði þá byggja hvað viljiði

í staðinn við viljum algjörlega byggja hérna þetta er ekki spurning um það það er mikið tækifæri að byggja upp Kringluna það er á hreinu en það má ekki missa það

felst í því að bæta samgöngurnar um leið það er það sem við viljum tryggja í rammaáætluninni er gert ráð fyrir því að auðvelda notkun hjóla og almenningssamgangna og jafnframt lögð áhersla á góða aðkomu Borgarlínu að

svæðinu borgarstjóri segir það sjálfsagt að rýna betur í samgöngumálin það er snar þáttur í skipulaginu að horfa á samgöngumálin og tengja í raun

á öruggan hátt fyrir alla ólíka ferðamáta og það er bara hluti af þessari vinnu bara hluti af nútímalegu skipulagi að hugsa fyrir því og tengja þetta vel og almenningssamgöngur þannig þetta verði lipurt og gott leit hefur staðið yfir í viku að tólf drengjum og þjálfara þeirra sem festust í helli í norðurhluta Taílands mikil rigning hefur gert

erfitt fyrir en aðstæður til leitar voru örlítið betri í dag vika er síðan fótboltalið skipað tólf drengjum á aldrinum ellefu til sextán ára festist í helli í Taílandi ásamt

þjálfara liðsins hellana eru afar vinsælar í Taílandi þeir eru margra kílómetra djúpir og greinast í ótal svæði fótboltaliðið fór þangað í skoðunarferð eftir leik síðasta laugardag úrhellisrigning gerði það að verkum að það lokaðist fyrir innganginn nánast stöðug rigning hefur verið síðan þá og gert

erfitt fyrir í dag stytti loks aðeins upp aðstæður til leitar voru því örlítið betri í dag stytti loks aðeins upp aðstæður til leitar voru því örlítið betri talið er að hópurinn sé um tvo til þrjá kílómetra frá þeim stað sem kafarar komust að í dag yfir þúsund hafa tekið þátt í björgunaraðgerðum en ekkert hefur heyrst

þeim sem leitað er að síðan á laugardag á þriðjudag fundust nýleg fótspor von um að þeir væru enn heilir að húfi talið er að þeir hafi aðgang að vatni í hellinum sem þó gæti verið mengað fréttastofa

Bandaríkjanna að drengirnir ættu vel að geta lifað af allt upp undir einn og hálfan mánuð án matar hún sagði vera andlega gífurlega erfitt sé að vera í aðstæðum líkt og þessum þar sem þú veist ekki hvort eða hvenær þér verður bjargað Jónas Kristjánsson ritstjóri er látinn sjötíu og átta ára að aldri hann lést á hjartadeild Landspítalans í gær Jónas var fæddur í Reykjavík

fimmta febrúar nítján hundruð og fjörutíu hann lauk b a prófi í sagnfræði frá Háskóla Íslands árið nítján hundruð sextíu og sex Jónas starfaði alla tíð við blaðamennsku og var meðal annars ritstjóri Vísis Dagblaðsins d v og Fréttablaðsins hann var landsþekktur fyrir beitta og gagnrýna leiðara sína og pistla og stóð stundum styrr um hann en Jónas kippti sér ekki upp við það Jónas var formaður Blaðamannafélags

International press Institute og kenndi blaðamennsku við Símennt Háskólans í Reykjavík Jónas skrifaði fjölda bóka einkum ferðabækur og

bændur hafa enn ekki getað hleypt kúnum út vegna vætu og kulda og liggja yfir veðurspám í þeirri von að það stytti upp svo þeir geti hafið slátt bændur í Eyjafirði eru hæstánægðir með grassprettu og sláttur vel á veg kominn

bara gengið mjög vel bara

bara passleg væta og góður hiti og flott það er allt annað upp á teningnum hér í Flóahreppi

og þögnin ein ríkir og grasið sprettur og sprettur við bara munum ekki eftir öðru eins samfelldu maí og júní nánast sleitulaust rigning maður er rétt byrjaður að hreyfa það er búið að taka þarna tíu hektara sem er um það bil tíu prósent af því sem maður ætlar að slá í fyrri slætti Stefán segir ekki æskilegt að binda blautt grasið í

því þannig skemmist það en því miður

gefur varla tækifæri til þess

hafðar inni til að komast hjá og túnin hjá Stefáni eru að verða úr sér sprottin það sem gerist þegar grasið sprettur úr sér þá kemur hérna punturinn upp úr

svolítið næringunni úr sérðu fram á að þurfa að kaupa hey eða meira af fóðurbæti en venjulega þetta getur náttúrulega kallað á meiri fóðurbætisgjöf til að ná

upp orkustyrknum sem maður þarf í fóðruninni þetta er svona óhagræði sem skapast af þessu og útlit fyrir óhagkvæmari fóðrun eru bændur hérna farnir að leggjast á bæn og biðja um þurrk já ég held að það séu ansi margir farnir að að ókyrrast og óska eftir nokkrum sólardögum samfelldum

að gera margt til að skipt út veðrinu það er legið yfir veðurspám og rýnt inn í framtíðina eins og hægt er en það verður bara að taka því sem höndum ber og reyna að aðlaga sig því fjárdráttur og frændhygli forsætisráðherra Malasíu reyndist meiri en óttast var en valdatíð hans lauk í vor eftirmenn hans segja að það taki áratugi að vinda ofan af öllum hans misgjörðum söguleg úrslit urðu í kosningum í Malasíu í maí þegar sextíu ára valdatíð Barisan National flokksins lauk síðustu ár undir stjórn

forsætisráðherra einkenndust af frændhygli og spillingu svo mikilli raunar að það mun bitna á ríkissjóði og íbúum næstu ár eða jafnvel áratugi

stakk í eigin vasa úr opinberum sjóðum jafnvirði rúmlega hundrað milljarða íslenskra króna eftir stjórnarskiptin lagði lögregla hald á tólf þúsund skartgripi og mörg hundruð handtöskur og

ásakanir um fjárdrátt komu fyrst fram tvö þúsund og fimmtán en

hefur alla tíð hafnað þeim miklar breytingar hafa orðið í stjórnkerfinu eftir að

tók við sem forsætisráðherra hann er fyrrum samherji

snérist gegn honum eftir að ásakanir um spillingu komu fram æðstu dómarar nýr dráttarbátur Hafnasamlags Norðurlands getur nýst við leit í vondu veðri og til að slökkva eld á sjó báturinn kostaði tæpar fimm hundruð milljónir króna og er talinn auka öryggi sjófarenda til muna

Seifur kom til heimahafnar á Akureyri á dögunum frá skipasmíðastöð á Spáni hann er tuttugu og tveggja metra langur og níu metra breiður og var kaupverðið fjögur hundruð og níutíu milljónir króna Seifur er með fjörutíu og tveggja tonna togkraft sem gerir hann að öflugasta dráttarbát landsins hann er fjórfalt öflugri en stærsti við erum náttúrulega að tala um allt annað tæki en við höfum verið með Sleipnir dregur

þrettán tonn og eins og skipin eru orðin í dag þá er hann Seifur nýtist bæði sem dráttar og lóðsbátur og þjónustar til dæmis skemmtiferðaskip við Akureyri hægt er að nota hann víðar á Norðurlandi til dæmis við Húsavík þar sem þörfin hefur aukist með

kísilverksmiðjunni á Bakka skipstjórinn segir bátinn mikilvægt öryggistæki þar er froðutankur og þrjú hundruð rúmmetra byssa til að slökkva eld auk búnaðar til þess að hreinsa olíu úr sjó svo erum við með hitamyndavél þannig að við getum nýtt bátinn í leit og björgun í myrkri og vondum veðrum tæknilega er Seifur mjög frábrugðinn fyrri dráttarbátum hann er með þessar hann er ekki með stýri heldur stýri á skrúfunum og þær snúast bara

sextíu gráður hægt er að fara fulla ferð aftur á bak og áfram og til beggja hliða og aðbúnaður skipverja er betri en þeir eru vanir við höfum allt til að búa hérna um borð eins og við vorum að gera á leiðinni frá Spáni þá bjuggum við

sjö daga

um okkur erlendur leiðsögumaður sem fylgir um landið segir óorð komið á útlendinga sem reki ferðaþjónustu á Íslandi hert skilyrði um þekkingu leiðsögumanna yrðu til góðs

er að hefja annað sumarið sitt sem leiðsögumaður á Íslandi hann er frá Bandaríkjunum og starfar hjá bandarískri ferðaþjónustu sem gerir út á Íslandi hópurinn kom með sérstakri flugvél frá Reykjavík til Egilsstaða þar bíða hjólin og er farið á þeim um Austurland fólkið hefur mismikla reynslu af því að hjóla

og þarf tilsögn meðal annars um íslenska veðráttu og aðstæður á vegum flórgoði er farinn að verpa við Elliðavatn eftir að hafa fengið nokkurra aðstoð mun stærri fugl

ræður þó ríkjum á vatninu en sambýlið gengur eins og í sögu fuglarnir stilltu sér upp í myndatöku fyrir Kristinn fuglategundir verpa hérna við Elliðavatn það eru fjölmargar tegundir helstu og skemmtilegustu vatna og

hér sem er flórgoði sem er sérstaklega spennandi á síðustu árum hefur eitthvað verið að gerast stofninn hér á suðvestur horninu hefur verið að stækka þeir hafa verið að færa sig á þessi helstu vötn sem eru ansi mörg hér núna hefur verið staðfest varp á alveg frá Hvaleyrarvatni norður á Rauðavatn og helstu vötnin þarna á milli

hér á Elliðavatni flórgoði fékk aðstoð voru sett svona út í vatnið vegna þess að flórgoðinn býr þar í rauninni bara að geta fest sig við eitthvað smávægilegt eins og grein sem slútir út í vatnið og þetta virðist svínvirka því hann hefur tekið þessu fagnandi og búið sér til

margar fuglategundir sjá sig þegar Snorri leiddi hóp fólks í fuglaskoðun þannig reyndi kría að finna sér æti í vatninu

syntu sinn óreglulega

gætti að unga sínum og hrossagaukur styllti sér upp flórgoði vegur ekki nema rúm fjögur hundruð grömm en á Elliðavatni ræður ríkjum mun stærri fugl

kíló og hefur vænghaf upp á tæpan einn og hálfan metra og himbriminn er dálítið frekur á sitt svæði hérna

hafa auðvitað verpt hérna um nokkurt skeið og og maður sér þá hérna úti á vötnunum og þeir verja óðal sitt stundum enda heldur hann sig mest hérna nálægt bakkanum

eru nú orðnar þrjú hundruð fjörutíu og fimm talsins fjölgunin er að hluta rannsóknarstofu í Kína að þakka þar hefur verið ráðist í átak í því að fjölga þessari tegund þar sem meðal annars var notast við

að því leyti að þær hafa minni og trýni og þynnri felld á meðal þeirra sem fæddust á rannsóknarstofunni er eina brúna risapandan sem vísindamenn hafa

eða breytileg átt á morgun og víða þurrt en dálítil rigning austanlands í fyrramálið

gengur í suðaustan fimm til þrettán metra síðdegis sunnan og með rigningu annað kvöld en léttir til annars staðar hiti sjö til sextán tugir þúsunda mótmæltu harðri stefnu í málefnum innflytjenda í Bandaríkjunum í dag stefnan hefur ekki aðeins bitnað á þeim sem eru talin ólögleg í landinu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gagnrýna skort á samgöngubótum í nýju rammaskipulagi fyrir Kringlureit þar sem byggja á þúsund íbúðir vonast er til að framkvæmdir hefjist innan tveggja ára

tólf drengir og fótboltaþjálfari þeirra hafa verið fastir í djúpum helli í Taílandi í heila viku leitin að þeim hefur gengið erfiðlega vegna mikilla rigninga bændur á Suðurlandi liggja yfir veðurspám og bíða þess óþreyjufullir að það stytti upp svo þeir geti farið að slá bændur í Eyjafirði eru hins vegar kátir þeir hafa lokið fyrri slætti og undirbúa þann seinni flórgoði er farinn að verpa á ný á Elliðavatni eftir margra ára hlé hann deilir

vatninu með öndum og svo ráðríkum nágranna

þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í útvarpi klukkan tíu og nýjustu fréttir má alltaf lesa á rúv punktur is við minnum á að sjónvarpsfréttir annað kvöld verða á sama tíma klukkan hálf níu vegna útsendinga frá h m í knattspyrnu njótið þess sem eftir lifir helgarinnar veriði sæl